Nkyɛ meyɛ nsɛnkyerɛwnyi na morototo etitsir bi n'ano a, nkyɛ mebebisa no adze kor a ͻhyɛ no ma ͻyɛ edwuma bi a ͻyɛ. ͻtͻ do ebien mebɛsan ahwɛ dɛm edwuma kor no a ͻyɛ no no mu ͻhaw tsitsir paa a ͻwͻ mu nna mfaso paa ͻwͻ mu. ͻno ekyir no, medze to nkyɛn a, hͻn a wͻdͻ no no, osidan kora hͻn nyinara hͻn do ma wommfi n'ase.